Tuu olõnõs pinitõvvost kaq. Suurõq piniq nu piät hirmsahe pall'o saama juuskõq, iks <hesitation> iks mitu tunni pääväh. Aq mõni sääne väikene laisemp pini tuu või niisama kah pikutaq pääväq läbi.